Pues jayo'ya ech tukya arroz ni'ixa, je arroz a'ax dun tyopyë më yë më yë tiendan, entonces este yë yëy ech dun tukya dun i'ixë y nebyë yë myajk mëkayëp, tokatyë myaj mëkayëp este ka este xëjkë jotyë, kanë jotyë, waj pajka'anë jotyë o jaka arroz xo'odotyë nebya najk dun mjo'ot t'syok.